قول له اهم شيء فرصة وقت يومي حتى لو خمسة عشر دقيقة للممارسة الثبات اهم من الكمية ثاني شيء يحاول يدخل اللغة في حياته اليومية مثل انه يسمع اغاني يشوف مسلسلات او افلام باللغة اللي تعلمها ويكرر الكلمات او الجمل اللي تعجبه برضه لو يقدر يتعلم مع ناس يتحدثون اللغة سواء وجه لوجه او اونلاين بيستفيد كثير.